Bibira ira mancia atari dafara bibi'i wekan, mami baba sa ataria ningasan baba jumat, nafara ni bibi ira kusar uturu seru, nafara ira mole nawei di tompat mimian sasa'tei nallos si datagi garan marar fanda mo. faka'sa ira mama toi-toi si dafot datar bibi'i kusar'sa. Datara'i abis ira mo dawalan datorik'i bibi'i sa'te lau tasik'a <hesitation> nawali ni manrani fandia kenara nadudu lau tasik'a lau nekun ni ang subelat'a, jamantei bibir sate kausubiar na nagamari kei natobur wa mo nuka'ei nugu bibira liwa sei le nafot natara nugu bibi iwa'i. <hesitation> naga mara nakuk'o iwa lebai kuwi ni tompat mimian mo. Nawal ni marar natagi nakai na sa'sa ababis loko, nawei'a tompat mimian sa sa ababis ira le nagamara loka nibibi si ira datagi-datagi dabail difanga daruk nai garan loka'ia damuli si bua ditompat mimian'a loka, naga mari'a di tompat mimian dadi tutu nabua ulan fat te lim ira ni bibi si dasefa'i ni'a suara'ra, dasefa'i ni'a latela ababi laka. Dadi me naagi nabail ni bibi si ira nawei sura mo, nawei sura loka ira ni bibi si'a dafalaru daratan ababis loka, wida waluk ira dafara sapisa. Sapi'ra ira. Dafara naga mari tutuar ira dafara sapi wawina'ra kasai jat'tei, dafara ira sapi wawina tu urana supai dawe sapi wafun nai wekan. Sapi'ra dafara'i i'me bibi sate walu daguan'i fanga, daguan'i ar, boluk tawokas'i rau sebi ni tompat'a mimian'a bolu i'ira tawokas'i wa tu nin tompat mimian galiga'o supai nasefa nini'a <hesitation> tewei ilu nini ira nasefa, tatagi taforu si raurau it'teloka tawei ilu nini ira mo sifun dafalaru daratan loka. Dadi me sapi tura bibira ira tafara ira nabua jaman-jaman ale dasefa nini suara si latila Ale dasefa, bibira waluk me ta tawei di tompat mimian tei ira ale datagi-datagi ira alea daroka uran te, mata di matutuba te, dekun nai mancia di tumpat mimian sa sa'ira dasaka si na'ata, ata'ia loka le datamain, datamoman late la atara ababis loka. Dadi me tafara bibira me tewei di tompat mimian tei ira lebai bolu tafara boloka, tafara tawei ni tompat mimian sa sa supai nai <hesitation> tewei ilu nini ira sifun dafalaru daratan nai kita.